Yo ga fara yawula lumanə bahil ba yin ma yashagə ngə logume ha diwi kani yo dangə di bahimma logume ha ka-kani dini di kashi həgai yu ngə bahimma dabba duniyama ningə kururi ninəma ipendə kururi ndasodo najuga tambali najuguwarə nayi najuguwarə ballu najuguwarə bat ago kurguri kurguri yo a'a natal natal ago natal əmano kululu yo ngəri gab cinanə ngasho ballu dəla kəmano yo ngasho kuruli yima ishanə ga kuruli bahimma dingə himma dangə bahim ngundanə dingə himya gəre dango bahimma bukorə kuro dango nənə lugu faida Yo lumnma dingə ishanuga lumanma di aligau gə lumanə ha akulya hama barga gə barəgago nasbarə gatiyadə yayalə dili ngə nukoi nuga wajanə gatiyadə nal dili nga nukai nu fudu tumuwanə bəlananə akul ngə nhi ha kabəran akul ngə nujugu ha nisharə nufallə kulu nəri ngugəde nari habu nufallaiya habu nga haru fadau ha ma gəshal nga nhəlagugu ha ma faida ranə nakəmai faidarə ha dabba ngədema nga asho nakəmai bahim ngədema ga id ha ina hama di dau nga di aligau gə ha ina akulya dimi logume kani kanigo gad barəga ga nuwi fəjall-ləge nol uhum dingə lugu nga nəta gagu fitəna akul nga na sharə nga ayal fadau ninə ayal fadau ninə ayal fadau nine nga nol nujugu hugudo nisharrə. Yo dimigo gəshal nga gakenə ngu gəte nga nijina ngu gətemu gəre gatiya də nasharə nga nal nga buya nasharrə nga nal uga nuya di nashi najugugo gadero kəngandanja dimima gakenə ngu gəteyaro gakenə dili də asharə nga di nənanə kabə tə nga biyaro hujugu biya nal nga nukuja nga nol nigili njala yo dimi kanima uhum dingə lugu ngiya hall ndərado roi roi roi nhalə nhugadə numa nnkoi biyaro nal nam dingə lugushiga yashi yaro nga charrənga oktu nganə wuni nagadə nauya gəde gamənə ngə kiya nal nahu dugə lugushiga yashi yari mairi biya di nashi najuga ngə ngo adaga ha magol gəkal dingə lugurə niya yanga lugu akwa gərə kuranə ngə nəkəle ohi ngə luguvage nal nga səneram nganə ngə yol kabi mangə nal nga nol uhum go sharə wuni fadau nganə də wuni huni amai nganə naga nga nu hənai a'a yirau nga yirau nga ni amai nga nijina borə kundogo nama kundogo uga shiri nga numa niyel gə shiriraigo nukoi nu gə məgəribu raigo. Ga dingə nara hama akulya logunego di ngə bara dingə nabi yeyi ga lunan ngə lugu barəgaga dango dingə lugu barəga ngə natəna ngiya gəshal nga borgugo ake gagu choot nga borguwango ngalle nubaly larətə nganai nga ngərə kəndaram nganai nga kuru ga ga-gal kambarə a ngu də gatənai angalya nga di nu nufelu hujugu di nafalu majugu nga dana inguyo lagu ngauya ma hainja ga yahnə nga nol gəfau yo kuruson dauma nasharəda gatanal halga ham galu nga nulu alu aluyo ngəra inajal kə nəm nga nukoi raija nol gəfau ham gə fan hamgəfan ro nol nu ujau nga niyel njala yima lagume. Barguwanə ngə akegagu nakegagu yiman nagə yayiju fiyakə yayido akul jaban luman charre marə borguwan go chafiso ga-gulki-dana kabiyan ngenə kəbirə laiya biya kagara biya kiyaye daumu kurando kujagu tajarwa kare ga gənanə gulurə balimiaro yəshalai yungə dango ayan nganəma bukorgo dingə lugu bargaga hinga ngiya ashal barga wutal fadaugo barga hutal juriyago barga gare shalainiyan gə awal shalai buko gəfe koll ma ayi shalaini ngəram həgai gə ta nalai kumbu kərebu ngilawanə gəgeu njiganə